जन मैं ते सबसे जादा पसंद छ सू छी वड़ा पाव तेमा कुछ नी कन एक टिक्की लेते बंद के बीच म धोरिते एक मिर्ची रखी ते खा लें